Ny tiako ianarana hoe mitendry gitara sa piano de aleoko mianatra mitendry gitara aloha zany, ny gitara zany mba ohatra ny hoe jery ianarana mihira sy mitendry <noise> an'reny hiran'ny malaza ohatry ny hoe Mahaleo reny a na ohatra ny hoe Lolo sy ny tariny reny zao <noise> no tena ankafizoko a, fa za mbola tsy mahay mitendry gitara de tsy raha ohatra hoe hianatra aho zany de aleoko mianatra gitara aloha zany mitendry gitara no tiako.